هل اؤمن بالاشباح؟ الاجابة لا، ما اؤمن بالاشباح لانه ما قد شفت شيء بالطبيعة، يعني كل اللي اسمع عنه حكايات او في الافلام والمسلسلات، وبعض الناس يعني ما يؤمنون فيها لانهم زيي، انه ليش حامن فيها؟ انا ما-ما شفتها ما اعرف عنها شي، فما حامن فيها اكيد.